ווען איך גיי אין א געשעפט צו איינקויפן עסן קויף איך איין אסאך מאל צוואנציג, דרייסיג, פערציג זאכן, אסאך מאל אפילו מער און <hesitation> דאס איז בערך ווען מ'מאכט א ריזיגע- ווען מ'קויפט איין אסאך זאכן אדער קען מען קויפן צוויי, דריי זאכן פאר א פרישטאג.